ña kui´i ña ya ñuu ntiukuu ña ku ñaa-m parixi ka si masana ka ñaa ntee kuxi ha ntee nte´e ri ñaa panili ri ñaa taku ntika ka´ra sa nu ñuu yoko yaaña só ña Kimi kuara sa nti ntisakatyi yó´o yaña ku ntika ka ñaa mango ka ta tani kisia ni ntuu yoko tuku ña kuu yó´o abril ka yó´o mayu ka ika hua yantua ñaku mango ha tuku ñaku papaya katyee ha ña kuu ñaa melon ka ñakuu ñaa taku ntoó ha taku ra tasa ñaa iva kii iva yó´o abri ka hua ya ntoó hatuku si tikua ti ti kasuka ha´só taku ntituso ña nùù kuíi ka´ra sa ntika yo kasiyo a só yanu kò´o nii tue kaseni tyi yanu ya´vilua yanu ra ko xu´un kuintua´e ta tanu mia kase so taña nii yo kasiyo ni tyi takumntiu ñuu ntiu ra yantua ña ku kui´i ñaku kui´i kasi´n ka´an yo ha nùù tatu´n va´a kasiyo nùù nu nùù yoko tyi ta taku parixi ka ra visi´n ri ra kuu kasiyo ri kua taku nantintua nantii tu ra kuu kasiyo ri tyi ñaka kuña kuña va´a tani ka´an na sii visi´n ka ra ta visi´n ka´ra va´a ntua nu tanu yoko ra va´a kasiyo a katyina ra sa kuntiu si pera ka sakutukuntiu iki´n yantua yaatu iki´n ñuu ntiu ra ku kasi yo inia ra kuu kasitukue ña visíaa ta satyo miintiu ra va´a ntua ya nùù yantiu ni tyi yantuva yatu kui´i kasintiu ñuu ntiu só saña vasi siika ha ku ña´ku umm tika na ku un uva li´a si ti kiwi ha ti sani va´a ntua kaseri só yanu kò´o kita xu´un yo ninta ta´sa kò´o kii´n yoa´kai riso yantua yatu nùù kui´i kasiyo riso sa´ña kò´o ko kita xu´un só ña kumintiu ñuu ntiu nira yantua yatu kuu ña kui´i ka kasintiu ñuu ntiu ra